<hesitation> Herinandra araiky misy fito andra, irô fito andra io amin'zay: Tinainy, Talata, Robia, Kamisy, Jomà, Sabotsy abôkà eo Dimanshy.